أكبر حيوان شفتو كان الفيل في حديقة الحيوان. كان ضخم برشة، وكنت صغير وقتها، لكن الصورة مازالت في ذهني. الفيل كان يمشي ويشرب الماء، وكل الأطفال كانوا معاه. حسيت بفرحة كبيرة، وكان عجبني كيفاش هالحيوان الكبير يتحرك بسلاسة.